Esyangawithe ngawithe esyangetha esyangambalha <hesitation> isisiriswika ebisandu, ingathunga esikalhiba ebisandu eghe. Esya garuvente ingye sindyabalha esya garuvente, singasiwithe. Esyasapehu nganawithe esyasapehu, ngawithe esyasapehu isathu. Esyangetha nganawithe esyangetha isathu esikalhiba ebisandu nibiri esithaliba ebisandu ninguma <hesitation>